<hesitation> ngom ge na lao se hoda ia ena sita bolo ua ge ngo oyo tomate, tomate ge ngom oyo ena ge ngom lao nage ena hoda sita